<noise> <hesitation> Io zao maro kara- misy efatsy karazany: raika ataontsika hoe alika, rai- zay fitaizantsika an-tanà igny; de s- <hesitation> chien de salon, zay ataontsika hoe alika taizà agnatin'ny tragno ao, mahazo mipetraky agny amin'ny salon regny; de bulldog zay alika fandesy miaro tena regny; de alika loup garou regny zay agnaty ala, alikalia regny mipetsaka amin'ny ririnina regny.